छुप्यां फल और सब्जी जू तै चाखणै मै सलाह दियोल वेमा सबसे पैली च ड्रैगन फ्रूट, कटहल, कोलाहबी, सौंफ, चायओट, अर रामबुटन। एक का अलावा जैतून अशवगंधा फल सूरजमुखी बीज।